La pahqanik ke nakab'anam cha wehchin reh nitziyaq bueno jaa tz'oo' niwla' nikoj la po't taqee' la po't ruu' taq chikop kipaam este ja'ar tz'oo' niwila' nikoj la uuq' pero maas tz'oo' nwila' la po't la pot taqee' este ruu' taqee' taq adorno kiro'ka reh ya ke cuando yah tz'oo' nakoj adorno reh yah tz'oo' tz'oo' mareen entonces nitziyaaq han ke tz'oo' niwula' han re' nipo't va nipo't pero ruu' k'ieh adorno ruu' k'ieh taq adorno reh porke je' laa' maas tz'oo' han mareen verda pero si la po't despues re' la po't han tz'oo' ar nwila' la uuq pero la uuq la unico ke la uuq han tz'oo' niwiila' han ruu' k'eh adorno porke sin adorno man nib'an ta gustar entonces ni tziyaaq maas kiro'ka nila' han la po't y niwuuq ruu' lo ke es k'ieh adorno reh